हाँ जानवर भी इंसानों तरह भावनाओ थै महसूस कौर सकदा छन। ऊ खुशी प्रेम दुखा भावना थै अनुभव कौर सकदा छन। जन तुमन देखो होलू अपड कुता थै डाटला तू ऊ दुखी हो जोलू। और जब तुम वेथे खिलोला त ऊ खुश रैंदू।